Dabbaaji heɗi ngaɗa transmitting ilmu hakkunde maaji, <hesitation> hakkunde mawɗi maaji e tokosi. Banaa innaaji Innaaji ta ɗatal holluki ɓikkoñ maaji yidde, e ɗi ekkitina koñ waɗuki kujeeji ɗuuɗɗi.